Ada ala yi motsi kali e̱ze̱ me̱ machu <noise> owi achuno̱ no obuanyana ali bi name hin chwi nong. A hin chwi nong, iyio aba re ofu gbe̱m, iyio̱ aba refuo gbe̱m mogi moga, oklo̱kle abi isi ako̱. Hin yioru ali ma kwana ava yo̱me̱, hin ya kali odekalem ala ba dekalem iju me̱. Iyio̱, ijiji waa ali yiyo̱ wa wa ala iyiong. Ma chowi achuno ko, de kalam iwio̱ ni yegrepa ana ali na me <noise> ahim chwi nobuaya ana aliname̱ iyia aba vet ofu. Ki yia are ofu, o̱do̱do̱ abi si aki iwio̱ Kali eneneng yade kali bui, ya wi orona ogumand okara yabaa azi adun. Mali zakle ili kwa engba ni motsi me̱ ni ready ode kale enaya. Ni keje ade nini mime̱ ikwom ale na ba de kaluaya Iwi onyi alo̱ okpahe aware kaleyi na okunba de deka leyi me̱, onisi makwana ibi me̱. Alu si makwana ibi me̱, ali obuaga ana isi aki iwiome, manu wa bi bayafa aji iwio̱ya. Waba wi moga avie kali iwio aka dekale̱ye̱ aka anu ora aloba chweze zini oname. Jobuga iyi o̱sasa aba chweze ni yio̱ no̱ na de kale ni makwana ibi whether ko ogbogba nikisi ayibi eyi imimo yanu omuya Kali ya yeta ochu igbofu me̱ yi wa orona azadun orona oguo mande alo okara yaza dung. Arie yeji onyi, yeji epa, yeji eta, yeji enyi, yeji ero̱ yeji eri, yeji arapa, yeji aren, yeji egu. Arie ishi demo̱ demo̱ demo̱demo̱ alomi shi demodemo̱ demo demo̱demo̱ gbem ku shi aba wowu. Akun aba wowu ta, yaka wu yela adum or akia wuyela adun akun aziya, ya wii chemical aba za dun waa ahi. Ka sugba ajuya wabi ku, wa doma wa wa domi kuva wa yoma za dun gbem ya bi ku. Kia bi ku cheta, yabi wii ni kale̱ iru igbofu. Yaba dom ati me̱nyi ikun ati meyi ikun, ati me̱yi ikun gbemmm aba wa kali ochua enyi me̱ awa.

O̱kaba agba ade no̱ oba. Wa gba ade noba ta ota ba bi isri Orun inyi ahi wabu agba de no̱ batɛ otabi isiri kabi isiri adowuta ami adowu ta. Wanyeta ata ocho chu be̱ne̱. Aka yeta ate ochochu ta. Wa chuata aka veta, wa wi oru ozidung olo okare aba azi adun waaan ta. Karomi ishi be̱ne̱. Akun arom ishi aki chu te, otaba yeta owi yepa ka ba srie̱ waan, aka ba srie waan ta, okaba yeta oku. Kabi bi ku ta, iki fu ni kalo iru me abati be̱ne̱. Ka ba ti ta, kaba arom agba akwa. Akua gba aki chuta, wa ti ingbache adun wa ti mgbache adum, wu ti mgbache, adung akoti ingbache adun wa ta otu ba bu arie bene, noki rie̱ oru odun alo okara. Oka adung ka dung ta, ade kalum aba lom agba, aka ade kalum ka chu agba ta kun agba gbaje ta, wu nani okpo chuii. Okpo ong wa dom aria. Wa dom ana nionyi onyi aria okpon ni onyi onyi. Okpo ong agba iziakle be̱ne̱. Oka yinta ouse ong. Ayeta oyonong, ka yeta oyonla kua ki chu ta kun k juta ota yoru ala ba yo̱nong. Akun idola na ba be̱me̱ oka bene ni okpo ong be̱ne̱. Ka be̱n ni okpo ameta oki gugun gugun chachachaa, wugun chacha chacha aki che akun nisi ta zeze kare bene unyon kalun nisi meta, enka klo̱ ee iziana igu indolo̱n chiama igu indo̱lon chian igu indola ong. Ki igu kuni isi bene. Aku insi arie ta, ni ta klo be̱ne̱. Ni izi ana ali name agbato̱. Ni izi ana ali neme izi ode echui gbogo̱n, izi anali name izi, ode echu gbongo, ka gba ka agba akwa bene zenzi ta dome agboro̱ te, okabi isri izi ogbo gba kron kron be̱ne̱. Ka agba ta, ka agba akiju ta, izenze̱ ta yeta onye neje ya. Onyo neje yata o̱gba gboraya.

Mah-nyuh-kror or-chwueittab ma do mei-gba ayenge momah zi ura-oh-tchi, momah-zi uru-oh-echi mah-zu-ru-oh-tchi seitei eech ejeim agalabi-chwy beh-tse, madım, meireiram-meireirim mani-oru alama wuah-nom meh imbinati-nun, imbi-nanun, and okpahe dei-kalem imbi na-no-uruh ahin na-nohoruh, oor-uch- yor-kpahe no'm but ahin nanoruh kwan kiju, nabahini, nii abruza na-yor kalem meh, nka nkaba nini nor-okpahe na-rei kalem, nah mi na-noh ruh-meb, inka-ba domah-igri-ibi akwah, ahmbaba domah-lzribi aza lani nua baa-ah ah ahnim neijei yatah, kaba-dome-shi-yahfueim bench reh omu-alamah-der-gba yengen-meh-mah teireirim- eirim kpeem erri-eirim kpeem mah-yeireirim kpem ogar-eim ah-ah-zim-ju, ahnim orori waaah mani-nambi nanoruh, momah-chwior-ogeim nizij oru-aluan ha, moh-mah hakalorn, mo-mah, momali leibohn, kpeem omizim-jú mo-mah leibohn, Kpeem akor-okpahe adeikalem mah doh-nu-krueim. einay alamah dosh nukrueim meh alabah nyeita ma-kukruor nikeckiblim, mnia kukruor nikeikibwuin eeh mah-yah, mah-kwo-kpo, ahin ah-kwo-kpo, maah ah-wah nikizorlorzah mah-hagun nini neina noranah inah-meh-nah, orah neina Ana namba-yakun meh natı, orah-nah neina mamba yokun meh-nah, ahia yor-waah, kor-ku-Kruor oloza abi muaje-tah, kun nisi tah, nika clon-areimei-meh neh nii zi ana ayi ukruo̱ se, zana ayi ukruo gba. Za na ayi ukruo̱ olam mi olami. <noise> Ayi ukruo gbanngbe. Ahin awa ka yikruota mi nani okpo. Alingo am izi okpo me, ma fia. Aliami ayoyeze meo manoroiaya. Madom ayikruo akwa em ni okpahe oma dekalame̱ alami ayo̱yo̱ enze mo mani orori aya ikruo akwa gbe. Ma dome ayo̱ demo̱demo̱ gbemm. Obuya ze̱ze̱ ayise̱ akime̱ ba de kaleye aya. Mazi gari mazi ufru ochi demo demo̱, mazi ufru ochi akwa demo̱demo̱, mazi ufru ochi gboma aki ju na afu inyi ende <hesitation> ende ali sriem, ende ahi sriem. Ma aha ni ada macheri ni ka tana, mba adowu no̱ na aguyana. Ma ala hanini hin wi gboru la ne̱ze̱, mi gboru ala ne̱ze̱ ayo demo̱demo̱ demo̱demo̱ demo̱demo̱ okpahe aba demi ariye̱re̱ Ala mi aba arie obobi bum na tame izi ala yim neje ya kun kun ya kwa gbe na, ami me, mi nani orori kali ijiji ya. Igboru em ina gbada sasaa kali ijiji waa na. <hesitation> Ejemi ikuku, odemi ikuku. Alami ena ni orori kali jijiyame, izi ali nanori kalem aba yinyana. Osasa ame̱ kure kalem gbem Nika le̱ye̱ abayo ne̱yi aba chu izemande ahi me̱ yabi mande aba srie cha cha, yi juowa, yiru me̱ yiju owa yiju owa, yabi mande aba fu sasasa awa ogboogbo. Ale yi abi fu awa ogbobo me yibu aya wa aba srie chacha aba fu ikuwa ni ogbogbo, afuatale yibu awa abe srie sasasa yibua ba fu. Ikuna ni ogbogbo. Aku agbaje ta wa gu inzeze awa, awo̱ o̱lo̱za waba dom awa wabe dome igu wa ba dom igu. Akabe iku waan ta ota ba rie nochochi wa ba wa alena, wachi, wa wa kofu wachi wawa afu aro, ale wachi. Ko ti waan ta aba dom inchwi, abadome ichwi, ta ha dom agba demo̱hemo̱ gbem kwa agbakwa ta wa ha ni orana abinisi, nah, oruo abi nisi. gboru oro ana ala chu name̱ oma ya kala keyi me, gboru ino̱si otaba yeta oweje dum chu mande jun re̱ge̱ re̱ge̱ re̱ge̱ re̱ge̱ aka chu mande ajun kwa binisi memeta, zeze ta ba aha ni echebi no̱me̱me̱ aki inze̱ze̱ ahani nechibi na yometa, omuameta okpahe ibu aka bi higre ti bu abi moga abahim, chii ko bene. Akun aba dun ako̱ ta omu ame̱ta ze̱ze̱ taba anyo agbo̱ro̱ be̱ne̱. Akizeze anyo agboro. Awo muble zeze zi ala ha nu badowu nongi aba anyo̱ adowa nonyuga. Afuafuyi waa wa yeyao akwa. Moga inyi isi aba fi no aguya. Gban aka bin indola ko̱ muni buo̱ ache̱, ako muni ibuo acheta, oki iri ovu oyeye, otizi oru ade nong gbu gbu gbu gbu, ako zi oru ade nong gbu gbugbu ta. Zeze ki bu aba ayon isrie eje demo̱ isrie eje demo̱ omu ame waba gbata. Ena ka ki eri ocho̱, ocho̱ aleyi iri ni ingo ero me̱, ena abi isrie uzi egu achi ero me̱. orori waa agbumuri ma kwa li ku ayi ise̱e̱m bama juyanze̱ ade ya, agbobumuri. Manzi alia de noru oyeya gbame̱ oma gbamuri. Ali manzi aba gbamuri me̱ yi just ahi lo nechu nechu. Yi sirruri ena okpo juii isime̱ kana na ba yo̱ nia be <hesitation> eba noru ali bieri naba ada eyi nembe ali na bun ozorichwi me, ozorichwi ishi na ya nu kale̱ makwa la yese aki me ni suppose obe <hesitation> na kuade kani bare bi owi ada ba yo kale keni wa okposi chuii, bo owii ada ba yo kali ebi bu eyi owi ade e alom meme ni bu aji owi ada eyi me, eyi makwa ale do̱ aya ze̱ze̱ me̱. Owi ada obada abi tipa me̱. <hesitation> makwa alade ayaze̱ze̱ me yi no ru ale na yo̱ omiye. Oku bi na koko me̱ ma ada eeyi ala yitse me̱ na keye iki jua ni inze chwi no ku osrie o̱wo̱, me yaye ni ya jua nizi chuchi osrie owa.